كنكه القهوة اللي هي في الأغلب بتبقى كنكه نحاس ده يفضل يعني تبدأ تحط فيها معلقتين من القهوة والسكر حسب الإحتياج وممكن تزود قهوة أو تقلل معلقة ـ معالق القهوة وبعدين تحط عليهم المايه ويفضل إنها تكون مايه سقعة وتبدأ تقلبهم جيدا بس مش هتحط المايه مرة واحدة هتحط شوية مايه خفاف ثم أكتر ثم أكتر لحد ما تحط كمية المايه اللي أنت هتحتاجها وبعدين هتسخنها لحد ما تبدأ ما قبل الفوران متخليهاش تفور وبعدين تصبها سنة سنة أو مرة واحدة.